إذا كنت صحفي، نسأل المشهور عن بداية مسيرته. نحب نعرف شنو اللي ألهمه وشنو الصعوبات اللي واجهها. نسأله عن مشاريع مستقبلية وأفكاره الجديدة. الهدف هو تقديم صورة شاملة لجمهوره وخلط بين الجوانب الشخصية والمهنية. هاكا نكون قدمت محتوى شيق ومفيد.